වැඩිපුර <hesitation> කැමැත්ත දක්වන්නේ <hesitation> රංග ශාලාවකට යෑමටද <hesitation> ඔපෙරාවක් නැරඹීමට යාමටද <hesitation> කියලා ඇහුවොත් <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> ඒ දෙකටම <hesitation> මම ඉතාමත් ප්‍රියයි. රංග ශාලාවකට ගිහිල්ලා <hesitation> ඒ නාට්‍ය හෝ <hesitation> නැටුම් හෝ <hesitation> සංගීත <hesitation> වැඩසටහනක් හෝ <hesitation> එවැනි දෙයක් රස විඳීමටත් මම ඉතාම ප්‍රිය කරනවා. ඔපෙරා <hesitation> නිවහනකට ගිහිල්ල <hesitation> ඔපෙරාවක් නැරඹීම තුළිනුත් <hesitation> ඔපෙරාවක් ශ්‍රවණය කිරීම තුළිනුත් <hesitation> මම <hesitation> ඉතා <hesitation> තෘප්තියට පත් වෙන්න කැමතියි. ඉතින් <hesitation> රංග ශාලාවකට ගොස් <hesitation> එවැනි <hesitation> රසවින්දනයක් ලැබීමටත් <hesitation> ඔපෙරා නිවහනකට ගොස් <hesitation> ඔපෙරාවක් රසවිඳීම තුළින් <hesitation> මගේ <hesitation> සතුට <hesitation> භුක්ති විඳීමටත් මම <hesitation> එක හා සමානවම <hesitation> කැමැත්ත දක්වනවා.